நீங்கள் ஒரு தனி சாலைப் பயணத்தைத் திட்டமிடும்போது, ​​ஒரு நாளில் எவ்வளவு தூரம் ஓட்டி மகிழலாம் என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். நீங்கள் ஓட்டுவதற்கு எந்த நேரத்தில் சிறந்தது என்பதை அறிந்து கொள்வதும் முக்கியம். இருட்டிற்குப் பிறகு வாகனம் ஓட்டும்போது உங்கள் பார்வை நன்றாக இருக்காது. சாலைப் பயணங்கள் சிறப்பு. அவை நம் அன்றாட வழக்கத்திலிருந்து நமக்குத் தேவையான இடைவெளியைக் கொடுத்து, நம் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நம்மை நெருக்கமாக்குகின்றன. நான் எனது குடும்பத்துடன் பல பயணங்களுக்கு சென்றுள்ளேன். இந்தப் பயணங்கள், நமது வழக்கமான நாட்களில் நாம் தவறவிடுகின்ற நமது அன்புக்குரியவர்களுடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடும் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.